أنا حيواناتي المفضلة وايد بس يعني أكثر حيوان مفضل عندي الكلاب أنا شفت فيهم وفاء ما شفته في أي حيوان ثاني ودايما يعطوك حب يعني غير مشروط حتى لو كنت تعبانة أو مو في المزاج يعني مو مزاج جيد الكلب دايما يكون معك يعني كأنه يحس فيك يبيك على طول يعني رفيجة.